<noise> rabi yi waaw <noise> dañ koy feel control kay bu baax paska yaay gis nit ku yar xaj ci kërëm lum xaj bi, xaj bi lool lay def. Nga dem ci àll bi, ki yore gétti nag, nag bi lum ko wax lool lay def. Daŋay gis nag bu jëm ci toolu jàmbur nga ne héey <hesitation> wuñeekul. Nag bi day wuñeeku paska moom xam na yaw yaaŋ koy controler. Moo waral sàmm bi ñuy sàmm nii muy nag, bëy, xar ak leneen ak leneen. Nit daŋaay am benn rab sa kër ba ci picci yi, caxu. Daŋay gis dañu koy controler ba muy wax waaw ba loo ko wax mu tontu la. Ñoom dañ dee feel control bu baax.